מ'זאל אראפ שרייבן אלע הוצאות און הכנסות וואס מען פארדינט און וויפיל מען געבט אויס, מען זאל זען איינמאל א וואך אדער איינמאל א חודש וויאזוי זאכן זעען אויס אןם צו מען דארף בעסער קאנטראלירן די הוצאות אדער הכנסות